Kanre-kanreanga di' nu' battua ri kaluku di' e' injo' pada injo' samang nu', nu' kanre-kanreang nu' anua di' pada' samang la baju' tawwa nasi kuninga atau kanre naku' tawwa, iya injo' santangna njo' di pake' njo do', untuk a'nganu, samang santangi' lo'-lohe' intu' na tora' ya a'bajuki dumpi' ta, biasa to' re' santanna nganua', palagi re' dikua' cendolo, injo' cendelo samang anre' na sipa' samang anre' santanna e' kulle to'ji pole, iya nu injo' santang' ni dahunga'i e' lohe intu' ya kah maeng injo' ja a kemudian a'raki re' itu di kua', e' dumpi' intu baruasa' kunni-kunni na re' dikua' apang, injo' dumpi apang anjo' nu' re'pa kaluku' na, na nganu na sipa' todo palagi samang hambang-hambangi di kanre peye' nu' ka di kandre do, jadi' maeng mi injo' injo' sampae' kupi'-kupi' langi' injo' kupi'-kupi' langi' re' e' santang, e' kah <hesitation> karake, injo' dadara njo do, dumpi', dadara njo' nampa di' gulungi njo' re' e' dadara karake njo do, karake njo terbuat dari kaluku paruka' apa injo', e' paru' kaluku' di paru' kaluku'a kulleija. Jadi maeng injo' e' apa injo' pole e' baruasa' e' sampae' kupi'-kupi' langi' e' <hesitation> e' nasi kuning kanre didi', kanre santang', uah injo' kanre' santang nassa'mia kemudian e' e' apa injo' pole di e' onde-onde injo' onde-ondea re' pa kalukuna na' nganu e' na sipa' todo re' to' golla eja'na lalang kah di' iya munjo'